Faleminderit! Ka qenë një kombinim i përkushtimit dhe kohës së duhur. Kam siguruar çë të jem i dukshëm në momentet e duhura dhe të tregoj aftësitë e mia kur ka qenë më e rëndësishme.